أصحى الصبح، وأشم ريحة الجهوة أحل البيت يسوي ريوج بسيط متل بيض، أو بان كيك بعدها أروح مكان هادي يمكن أطلع السينما، وذ جهوة مع- مع رفجاتي وبليل أكون ريجة أجرا كتاب، أو أشوف مسلسل تركي.